Jue da dun ya i'ityë este ma jedun ëjt's dun i'ityën më ëjt's dun kunaxën, yë jue yë i'ityë iukë, yë jën po'oj, jue dun i'ityë tu'ubë tax ma jedun tyëch kën, yë xëko'pkë jue yë ma jedun xë mëk yanyëny yë po'otpë jue yë ma jedun kom du'u nyaxën ma jadun në kyomën este në ko'o dun nyax yëdun po'o tyam mëjk je'e nax jyëch, tyam je'e në jedun kyom, jadun yë dun nyax, yë jue a'ax dun nyënëmbyë, yë nebya dun a'ax dun nyënëmyë ma yë jue, tëchpë, pojpë ma a'ax dun nyënëmyën.